obikoro zie mbia bor mu ah mbia bia yaha oro papam bido nu ru edere ze no obokoro nhia me me ah nu obokoro suma biara ha bea mete oro nga mizi be me rishie mbia bor whahia idere zi mbia gbor izie ham mo gboru izie mamim iziem nbura kowu nu akpa Remuame oba mama nziem wu nu rumum nbia bea nwahia ha oro nha ma zi neme rishie me me ana nzeme shinu rumem wiri Agwa nburile nzi gama sim akoa azene akwa mamam nwchiala ohia ara ohia ata ele nye orua ele cbakelela rua bar ruana akwu sa biaakwa machie chie akeasie akpasia obie okpasida obia abia gworu odogoru akpesi <hesitation> yishi odogira odula nu oruoru ibia rukwea nwru kwona mo Ruku ona ke otu ubom nbia rukwoha ka abo anu ame aku n ha dam